Poata teron ngilin sopegi lia mats kolos tar. lie ron osulega topisa baket ramun balte omo ga pespla te tsu hongo ga man kolos tra lia tra baket te tsu naguliu omo. sohale gen ats sigso balte hongo ega manka man kor koriana tar i iogana. balte gamon hakei gen ats lahisa minutes. kapana ba te lu ga brush. ba te brush egen ga manka tar. brush hakapegen ba te lapo hongo gi tara tabina paget. poata te hongo gulalia tara tana baket lie mas hats koru len talak. temar galus megulalia mats kolos tar. lie mas brush hagogoso hanigantoa naga mats top top te kana tra mats kolos. lie potsik. balte ton rinse talahi tara Ha topisana dish te rinse hakapa tala gula lia. lie potsik te suatak balie tena hakute talagi tara lain. Ha pek hamanasa talegen tara lain. pitala te piri tale nen. poata te lahi tala nonei ka balte na his potsik. his hakapa balte pam haniga koruk balte hongo pouts gi tara loundri basket balte suatak. balte na hagum talagi rum tra lia.